Ko buri velugo am kam kanjum woni jahangal mi tokka yahugo wurooj feeer-feere mi fotta be himbe kesi kanjum buri welugo am.